Huumeere caggal muuɗum ngal ana way hono njamndi ni. So a ƴeewi dow hoore makko ndee omo waawi naatinnde ley terde makko ɗe, e no o yaaratani seeɗan seeɗan. <hesitation> Sifaa dooñorgal kaa, non woni no mbawmi <hesitation> siforaade ɗum.